أول شي، شوف التعليمات واتأكد من القطع. ركب الأجزاء الأساسية مع المسامير. إذا في خشب مساعدة ووصلات، ثبتها بأدوات التثبيت المناسبة. خلص كل شي خطوة بخطوة عشان تضمن إنها مظبوط.